Iho onre tandenikaja china'a ndero itan janja inani llave jan, inandero nakuru kua ñava'a kua iho yau luchijan chí kavaru lau uvayii najan nikuten lado kalulijan chini tajan yunaninixu yendon ján, hi.